القطوس، أحسن حيوان أليف هو القطوس، هو أقرب حاجة للإنسان، ويفهم، وسمع، وعلى ما تربيه، كي ربيته على نظافة، وويييييي يتمشى نظيف، كي نعلمته اااااالأوساخ، والواحد راهو هو ما هوش مموسخ، في الأخير راهو راهو نظيف.